أول شي تأكد إنك توقف السيارة في ك- في مكان آمن، بعدين تستخدم الر- الرافعة لرفع السيارة، تفك البراغي باستخدام مفك البراغي تسحب الإطار القديم وتركب الجديد، شد البراغي زين وبعدين تنزل تنزل السيارة باستخدام الرافعة، تأكد من ضغط الهواء في الإطار قبل ما تسوق.